N'yi so n'ŋerosunu awadɛɛ, wopɛɛ n'dawe seho twi cuaguɛ a dɛɛ. bon n'yi so ho n'dadɛho minitira ,miniti de'ere obɛn sekontira guaguɛ.